יעדע מענטש האט א אחריות צו, אינעם וועלט. און אויב א מענטש טוט עפעס אום אחריות'דיג קען עס אויך טון שאדן פארן וועלט.